Orinater ana jogii diski huunde fuu ko ngaɗɗa anresistere ley disiki oo ley ton heddotoo. Kulle ɗee fu, ana wayi hono ɗun woni reedu ordinateer oo e hoore muuɗun. Ɗun woni ko marotoo. Walla mbiyaa, e fulfulde jooni <hesitation> ɗu bonkono ordinateer.